Aljumaare kaa, ñende warii jumaa. Ñalawma ɓurɗo fuu suɓeede e yontere. Jumaa warta e hakkille neɗɗo. Nden jamaa oo fuu hawrititta so yaha waɗoya jumaa. Banngal alsilaamaaku, beetee ana haani janngude hono Ɓur'aana suuratul ka'af en, walaa jonkaa lootoo paroo en, ɓoornoo daneeji.